Haa suo ñoŋ te wo la taamoo la, kaatu niŋ i ye a sitii ite maŋhillaa ko i se fuuta daa miŋ oroo miŋ na, i ka futa wo oroo le la. Wo le ye a tariyaandi taamoo la.